Kan faddaloni fi balga nadum emiyan nadum ma bishif hadi akher walla nadum ma bisama hadi akher da, akher balga nadum ma bisama bas, kan ma basima basheef fisshaqali addarar bilga khafif min kan ma bashif, fishan annam al ma bishif bigda bige le fi alme, amma kan inta ma tisama bs wa tishif da addarar bilga aqal wa tigdar titaʼallam kula fishan.